Ziro, Emwe, Ibiri, Ishatu, Ina, Itaano, Mukaaga, Mushanju, Munaana, Mwenda, Ikumi, Kuminemwe Kumineebiri, Kuminishatu, Kuminiina, Kuminitaana, Kuminamukaaga, Kuminamushanju, Kuminamunaana, Kuminamwenda Makunyabiri, Abirineemwe, Abirineebiri, Abiriniishatu, Abiriniina, Abirinitaano, Abirinamukaaga, Abirinamushanju, Abirinamunaana, Abirinamwenda, Makunyashatu, Ashatuneemwe, Ashatuneebiri, Ashatuneeshatu, Ashatuneena, Ashatuneetaano, Ashatunamukaaga, Ashatunamushanju, Ashatunamunaana, Ashantunamwenda Makunyana, Ananemwe, Ananeebiri, Ananeeshatu, Ananeena, Ananeetaano, Ananamukaaga, Ananamushanju, Ananamunaana Ananamwenda, Makunyataano, Ataanoneemwe, Ataanoneebiri, Ataanoneeshatu, Ataanoneena, Ataanoneetaano, Ataanonamukaaga, Ataanonamushanju, Ataanonamunaana, Ataanonamwenda, Nkaaga, Nkaaganeemwe, Nkaaganeebiri, Nkaaganeeshatu, Nkaaganeena, Nkaaganeetaano, Nkaaganamukaaga, Nkaaganamushanju, Nkaaganumunaana, Nkaaganamwenda, Nshanju, Nshanjuneemwe, Nshanjuneebiri, Nshanjuneeshatu, Nshanjuneena, Nshanjuneetaano, Nshanjunamukaaga, Nshanjunamushanju, Nshanjunamunaana, Kinaana, Kinaananemwe, Kinaananeebire, Kinaananeeshatu, Kinaananeena, Kinaananeetaano, Kinaananamukaaga, Kinaananamushanju, Kinaananamunaana, Kyenda, Kyendanemwe, Kyendaneebiri, Kyendaneeshatu, Kyendaneena, Kyandaneetaano, Kyendanamukaaga, Kyendanamushanju, Kyendanamunaana, Kyendanamwenda, Igana.